Ekisoro ekukoto ekyanakarora niyo enjonjo, <noise> kandi nka kirora omukibira ekya queen elizabeth, nkaba nengenda haisomero tuli mumotoka kirabaho. Emotoka ekaturabya omurugudo orukuraba omu queen elizabeth. Nubwo nabwoine enjonjo, chikaba kisoro chikooto munno munno munno munno, nangye nkaba <hesitation> ntakatekerezaga, nkaba ntakusobora kutekereza nti enjonjo nesobora yafuuna obukooto kwingana aho.